Toh wujurun irwek sinkafan, irwek sinkafan sinkafan kak zamanik tina be əmdan zagaji duɗba aciye tapet kiri bam akci pandi pandi imsi gaɗe ka kuribe əmdau zagaci du wurta, giwirtici na daci aurin jakfu yauman wananagaim sai pifta kargunun na itki jumuna daci wanan agayim, kabdro kargunu dane əmdau zaga dichka toh imsi ka wurtau, to imsi na wurtau əmdau jadawi na kajluwani kuli daɓ. daɓ. daɓa gu bunucina, əmdau jadari yauman apari kunu yuɗukwa daci da muk- mukti ci, mulk muktai yauman əmdau dadici, əmdau na da ramici na da huɗawi na dachakuɗici dadi kwalkwatetkiri na deu sai ti yin, amsi yitina runa acija kakzamanu, aci heta akchi bam bam nek ban kuribeu so tinau umdau zaga dudbau aci heta əmdau jid bicina, acha nuwi əmdau irtlacina atika mdau aziri du muk muk ta, mdau muk muk tici yauman da rimici atu kuya afau gade yau na daci aci hamtuwaumam na daci, dachakudici, əmdau dakudici yauman kwakwatet kiri kwaya gade yau atu viri yauman əmdau pau i gudukwa na daci sai binam, mukmuktici na deng ayan yaye yata aa atuma ya jlumeci awek vunakon yaye chakwaɓum vinakin gatla ya tadu a a atuman asviyan yaye vinakon ga hida gipe sik sintil na nek milam desat gi pona dek karek do virawon kak zamanin dau gapi kunau daci atuye awem suno umdau jlamuna duna yatadu. to atum bololon bololot kiri kam əmdau jlamago atu ye tala alhumut kwa sulams.